हाथ सैं कपड़ा धोवण खातर, पहले गुनगुना पानी भर्यो बाल्टी में थोड़ो साबुन मिलावनु। कपड़ा ने एक-एक करके बाल्टी में डाल, साबुन में अच्छे सै रगड़ नू घोल बना लेव। फेर कपड़ा ने हलके हाथ सैं मुनो अने धीरे-धीरे धोव। जद साबुन पूरी तरह मिल जावै, तो साफ पानी सैं कपड़ा को धोई लेनू ताकि साबुन के निशान ना रहैं। आखिर में, कपड़ा ने अच्छी तरह निचोड़ के धूप में सुखाव, जिणसें कपड़ा महकदार अने साफ़ हुईजवाज।